अर्जेंटीना एक देश हो। तेकोके के एक प्रथा हो कि तेके नाचोनके और गानोंके एक प्रतियोगिता से हो जे तुड़े दूर दूर दी लोग रो आए। और खूब मोजे करो तेंद्रे अलग अलग वाद यंत्र हो।